Mʋ wayɔ ɛkʋzɔ alo bʋakʋ yovɔ wanɩ afɔ nʋzɔɛ no pɔrtabl mʋ wayɔ ɛkɔ zɔ alʋ vlɩ bʋakʋ ɔlɛ pɔrtabll la pɔrtabl afɔ neya dɩwʋ kʋma namɩ yakʋtʋ yɔ pɔrtabl skwɔ alʋ vɩa mɛ yamɩ vɩapa bʋkɔkɛ zdʋ vodɛ vakrɔ emɛklɛtɔ wɔfɔ la tayɩ pɔrtabl yɑ skwɔ gpalwya smɛgadɔ yɔ kɛməzɔ amɩ vɩa aba anɛzɛ mɔ skwɔ bvakrɔ adʋɛ kʋmɩ nvsdzɩ kɛalɛ nʋ ɛsɛdɩ dʋ amʋlɩ la mʋkwʋ tʋ kʋmʋ ayavɩ taɩtʋ pɔrtabl kɛ la yakʋtʋ yɔ kɛmɛ glɔ ɛkɔ kɛ yamʋ vkpa mɔ zvodʋ mɔ ɛnlɔ la mɔssamɩ mɔ tsa la tsa bvakrɔ aparʋyi bvakrɔ afs nazɔ mɔ pɔrtabl wnadɔ lɔmɛ afb nglɔ lɛta sgʋlɔ dɔw wvɩ la mglɔ wvɩ mɔssamɩ makakɔ bva ɛmɩɛ ɛgvɩɛ la chɛstɩatɩɔ ɔwɔ ɛkɔ yɔfɔ wanɩ atabɔ abɛsya dʋɔn kɔ ababa abasanu pɔrtabll mɛ ɛmɩɛ ayeyɩɛ la ɛna matɛr nʋ sbdɩ bɔkɔ nʋ vfvb bkezlɔ ɩvlɩ kɛsms samʋ aybda nsvvɛdɛ mɛ fʋadʋ apʋrɛsɩ bvakrɔ yorɔ wanɩ ɛbɛ oyabɔ wvɩ la mɛ afmɛyadʋ wɔ kɛɔ nzs aʋrɔ kpɛɩnɩ nɛfɔ wanɩ kɛɔ nawɔfɔskɔ kɛmɔkɛpa nʋ nrɛfɔ wanɩ mɛ tala fa.